Jadi mangan na muloi ngon manyogot i jadi na manyogot i biasona mamuloi ari di manyogot ni ari mangan na inda mangan tapi mambaen kopi jadi, na parjolo kopi nai ibuat ngon toples abis ibuat ngon toples langsung i giling dung igiling ipamilas ma aek selagi pamilas aek i buat ma galas dung siap dung pas ma suhu nai i suhu na pas baru i tuang ma kopi nai tu bagasan ni galas abis i tuang kopi nai tu bagasan ni galas baru ituang ma aek nai dung i tuang i painte lima minit dungi i baru i sendok ma ginjang nai so mela ampas ni kopi nai abis i baru bisa i minum na pala arian muse tokinnai biasona kei mei manjalaki panganon manjalaki panganon on ke mei tu parjagala parjagal panganon na donok donok tu tempat niba martinggal abis i kema manjalaki panganon nai na dong indahanna na indahannai biasona pala inda nasi padang nasi sayur na adong idonok kosan habis i biasona manganna dung siap sude na mangan ma mangan pake gulena pala inda manuk na igule manuk na goreng manuk na itutung songonjia mambaen na. Na parjolo i tabusi manuk nai tu pasar habis i tabusi manuk nai tu pasar i koyok i koyok sesuai dot songonjia na giot niba abis i baru i pamasak anggo get i tutung i pamilas jolo arang nai baru i tutung pake bumbu abis i pala get i goreng i tuang ma miyaki tu bagasan panggorengan dungi baru i goreng pala umpamana get i gule manabusi santan manabusi bumbu baru i gule ma manuk i painte sampe masak baru i pangan pala potang ni ari biasona mangan na tokinnai ke mei manjalaki panganon na donok i kosan muse ima biasona manabusi manuk goreng penyet palanga lele goreng penyet na pala manuk goreng penyet on biasona i kukus do jolo manuki i baen bumbuna baru abis i igoreng ma horeng dungi goreng horeng baru ibaen tu indahan dot indahan i icampur ma sudena baru i pangan.